tvö börn liggja alvarlega veik á barnaspítala Hringsins eftir e

fjögur börn hafa veikst en þau voru öll á sömu stöðunum í uppsveitum Árnessýslu fjölmenni gekk frá Hallgrímskirkju og að Austurvelli í Reykjavík í dag og mótmælti brottvísun barna á flótta ekki stendur til að vísa neinum af landi brott í vikunni miklar breytingar verða á samgöngum um Vestfirði með tilkomu Dýrafjarðarganga

fyrir vestan ætla að nýta sér breytingarnar og auglýsa hringveg tvö Netflix hyggst draga verulega úr reykingum í þáttum sem fyrirtækið framleiðir það hefur verið gagnrýnt fyrir þætti þar sem persónur reykja mikið

Hauksson söngvari er sextugur í dag hann blæs til afmælistónleika í Hörpu þar sem hann horfir yfir fjörutíu og fimm ára feril sem spannar allt frá þungarokki yfir í Eurovision tvö börn liggja alvarlega veik á barnaspítala Hringsins með nýrnabilun vegna sýkingar af e bakteríu orsök smitsins er ófundin en bæði matvæli og drykkjarvatn eru til rannsóknar alls hafa fjögur börn veikst fjögur börn hafa veikst eftir að hafa smitast af tvö þeirra þriggja ára og sjö ára liggja á sjúkrahúsi þetta eru börn á aldrinum fimm mánaða til sjö ára og yfirleitt kemur þessi sjúkdómur

hjá börnum en getur líka sést hjá fullorðnum hvernig heilsast þessum börnum eftir því sem ég veit best þá heilsast þeim alveg þokkalega tvö voru innlögð og hafa verið innlögð á Barnaspítala Hringsins en tvö þurftu ekki innlögn en það er fylgst með

þeim af barnalæknum en eru þau alvarlega veik

sem liggja inni já yfirleitt eru börn veik ef þau þurfa á innlögn að halda og þegar þessi sjúkdómur kemur upp sem lýsir sér sem nýrnabilun og blóðleysi þá getur ástandið orðið alvarlegt heilbrigðiseftirlit Suðurlands Matvælastofnun auk landlæknisembættisins reyna nú að grafast fyrir um það hvernig börnin smituðust við

bindum þessa sýkingu við við uppsveitir Árnessýslu og Bláskógabyggð einstaklingar sem hafa verið þar á síðastliðnum tveimur til þremur vikum og fá niðurgang og ég tala ekki um blóðugan niðurgang þeir ættu að leita til læknis það er það sem við erum að einblína og reyna að finna út hvort þau hafi borðað á sömu stöðum og svo framvegis hvar þau hafa verið þannig að við gætum þurft að rannsaka þá staði betur fram kemur á vef landlæknisembættisins að oftast megi rekja e coli sýkingu til nautgripa og afurða þeirra helsta smitleiðin í menn sé með menguðum matvælum og vatni en einnig

geti smit borist mann frá manni þau voru ekki saman börnin sjálf og hafa ekki umgengist hvort annað nema

þau hafa verið á sömu stöðunum er búið að útiloka að þetta geti verið í drykkjarvatni það er einn af þessum þáttum sem er verið að skoða mjög vel telurðu líklegt að það komi fram fleiri smit ómögulegt að segja

þegar tvö tilfelli voru komin fram taldi ég ólíklegt að það kæmu fleiri en svo komu tvö í viðbót þannig að maður veit aldrei Þórólfur hvetur fólk til hreinlætis og að þvo sér vel um hendurnar jarðskjálfti af stærðinni sex komma fjögur varð seint á sjötta tímanum norður af Los Angeles í Kaliforníu þetta er stærsti skjálfti sem orðið hefur í Kaliforníu í fimm ár hann fannst greinilega í Los Angeles þetta myndband var tekið upp á fréttastofu k c b s sjónvarpsstöðvarinnar í borginni þegar skjálftinn reið yfir engar tilkynningar hafa hins vegar borist um skemmdir eða slys samkvæmt upplýsingum frá bandarísku varð skjálftinn á ríflega átta kílómetra dýpi í eyðimörkinni nálægt bænum

Los Angeles efnt var til mótmæla í Reykjavík í dag vegna þess að til stendur að vísa tveimur afgönskum frá Íslandi til Grikklands þar sem þær eru með alþjóðlega vernd gengið var frá Hallgrímskirkju og niður á Austurvöll með þessu vildi fólk sýna fjölskyldunum samstöðu undanfarna daga hafa fjölmargir gagnrýnt að vísa eigi fjölskyldunum úr landi samkvæmt heimildum fréttastofu verða engar brottvísanir í vikunni hvers vegna ertu hér ég

mannréttindi og reyna að leggja mitt á vogarskálarnar til að koma í veg fyrir að börnum sé vísað út í óvissuna til að mótmæla að þau séu að fara að verða send úr landi af því mér finnst þessi meðferð á flóttabörnum vera til skammar fyrir íslenskt þjóðfélag hvað viltu sjá gerast ég vil sjá breytingar á útlendingalögum þannig að fleiri börn fá hér vernd og skjól

og mér finnst það óþolandi að á Íslandi þar sem við höfum allt til alls sé vísað börnum til landa þar sem þeim gatan við viljum bara að þau verði ekki send úr landi svo þau geti fengið gott húsaskjól

góðum skóla og eignast góða vini og bara vera á Íslandi að þau verði vernduð hérna á Íslandi og fái að eiga heima hérna og eignast gott líf helduru að svona viðburður skili árangri ég efast ekki um

fólkið og undiraldan sem að mun vinna að lokum já við erum enn á Austurvelli

vantar skýrara umboð fyrir nefndina til að geta náð einhverju fram og

þetta er eitthvað sem ráðherrarnir eru að skoða þessa dagana fólk sem er með hæli á Grikklandi er ekki að njóta þeirra þjónustu sem það þarf að fá og

að breyta almennt þannig að við getum skotið skjólshúsi yfir fólk sem getur ekki notið fullra mannréttinda í

hjá mér er einn skipuleggjandi mótmælanna

það er það sem

fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Noregs og fylkisstjóri í

var í dag dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn þremur ungum hælisleitendum á árunum tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og sautján var sakfelldur fyrir að hafa misnotað aðstöðu sína sem fylkisstjóri og embættismaður til að brjóta á mönnunum

hefur ávallt neitað sök en hefur viðurkennt að hafa stundað kynlíf með einum mannanna dóminum verður áfrýjað að sögn lögmanns hafa gert með sér samstarfssamning um þróun leiðarinnar átta hundruð og fimmtíu kílómetra um sjö sveitarfélög á Vestfjörðum og Dalabyggð á Vesturlandi kallast hringvegur tvö kemur til með opnun Dýrafjarðarganga sem verða opnuð í september tvö þúsund og tuttugu göngin leysa af hólmi Hrafnseyrarheiði en ásamt endurbótum á Dynjandisheiði verður til heilsárshringvegur um Vestfirði en heiðarnar eru ekki ruddar yfir háveturinn það kemur á óvart sem þekkir ekki til á svæðinu að það er í raun

til Patreksfjarðar og með göngunum erum við að sjá gjörbreytingu á samgöngum innan svæðis framkvæmdum á

Dynjandisheiði á þó ekki að ljúka fyrr en tvö þúsund tuttugu og tvö við bindum vonir við að það verði

en um Ísafjarðardjúp og Strandir það er aðallega verslun verslun og þjónusta sem mun finna fyrir þessu þá með Hringvegi tvö er reynt að fá ferðamenn á Vestfirði en jafnframt að leiða þá

á þetta mjög jákvæðum augum við erum minnst svæðið á Íslandi okkar von að þarna séum við komin með einhverja vöru sem við getum markaðssett og selt víðar héraðsdómur sýknaði í dag Hreiðar Má Sigurðsson fyrrverandi forstjóra Kaupþings Sigurð Einarsson fyrrverandi stjórnarformann bankans og Magnús Guðmundsson fyrrverandi bankastjóra Kaupþings í Lúxemborg c l n máli það snerist um sjötíu milljarða króna lánveitingar til aflandsfélaga í tengslum við viðskipti með skuldatryggingar á bankann fyrir hrun Hreiðar Már og Sigurður voru ákærðir fyrir umboðssvik vegna ólöglegra lánveitinga og Magnús fyrir hlutdeild í brotunum málið er eitt af stærstu hrunmálunum og hefur velkst um í dómskerfinu

frá tvö þúsund og fjórtán Netflix hyggst draga verulega úr reykingum í þáttum sem fyrirtækið framleiðir eftir harða gagnrýni nýleg skýrsla sýnir að reykingar á skjánum eru mun algengari í Netflix þáttum en í myndum annarra framleiðenda efnisveitan hefur margoft verið gagnrýnd fyrir að framleiða þætti þar sem persónur reykja mikið nú verður hins vegar

breyting þar á en í dag tilkynnti efnisveitan að reykingar í þáttum sem höfða til ungs fólks verða einungis leyfðar þegar þær skipta máli í sögulegu ljós í öðrum þáttum verða reykingar einungis sýndar ef þær þykja mikilvægar fyrir persónuna í yfirlýsingu segist Netflix þó áfram styðja listrænt frelsi handritshöfunda og framleiðenda en veitan horfist í augu við skaðsemi reykinga og hvaða áhrif það getur haft á ungt fólk að sjá reykingar sýndar

á jákvæðan hátt á skjánum ný stefna Netflix kemur í kjölfar úttektar samtaka sem berjast fyrir

úttektin leiddi til að mynda í ljós að á árunum tvö þúsund og fimmtán til tvö þúsund og sautján níutíu og fimm sinnum í þáttaröðinni House of Cards þrjú hundruð og tvö hundruð sjötíu og átta sinnum í hinni vinsælu

leiddi sömuleiðis í ljós að reykingar koma oftar fyrir í þáttum Netflix en í öðrum vinsælum bandarískum þáttum reykingar hafa áður leitt til siðferðislegra álitamála í Netflix þáttum en Vanessa

sem leikur Margréti prinsessu í

velt því fyrir sér hvort það væri siðferðilega rétt að sýna Margréti reykja meðan hún var ólétt þrátt fyrir að það sé talið nánast öruggt að Margrét hafi reykt á meðgöngunni afréðu þau að láta hana ekki sjást með sígarettu

á Efra Jökuldal hefur slegið í gegn hjá ferðamönnum sem margir sjá þó aðeins hluta af staðnum enn á eftir að auðvelda aðgengi að Jökulsá að sunnanverðu þar er hægt að komast niður í sjálft gilið við bæinn Grund á Jökuldal er hafin uppbygging á aðstöðu fyrir sem farnir voru að streyma niður að bakka Jökulsár á Dal

þegar þangað er komið sést niður í

staðurinn er ekki fyrir

fram af þverhnípi og marga langar að sjá betur inn í gilið til að komast þangað niður þarf að fara að gilinu hinum megin frá fara yfir ána um brú við

er einmitt verið smíða nýja

í sumar síðan er fimm kílómetra gangur að Stuðlagili eftir slóða sem aðeins er ætlaður vinnuvélum þar hittum við ferðamann sem fannst hann ekki sjá gilið nógu vel af

bakkanum þar sem aðstaðan hefur verið byggð upp landsnet ætlar að byggja upp hluta

sem hann þurfti að ganga en við það styttist gönguleiðin um helming og jafnvel meira ef slóðinn yrði byggður upp lengra á þessari leið má sjá hinn magnaða Stuðlafoss og Aðalsteinn Jónsson ferðaþjónustubóndi og fyrrum eigandi

sunnan við á betur fyrir fólki ég sé fyrir mér í ána sem sem er fær öllum bílum og síðan verði löguð hérna gönguleið upp að fossinum þá væri líka hægt að merkja gönguleið inn sem geymir leyndar perlur og fossa Aðalsteinn segir að talsverður fjöldi sé þegar farinn að rölta í að sunnanverðu og vill að farið verði

varlega í að reisa mannvirki við gilið sem gætu spillt upplifun og ásýnd fyrir þeim sem fara þangað niður mér finnst bara að það þurfi að koma óháðir aðilar til þess að að meta hvernig skynsamlegast er að standa að uppbyggingu og sýningu á á stað sem þessum endanlegt skipulagsvald er síðan í höndum sveitarfélags það eru allir velkomnir að skoða þessar náttúruperlur en það er ósk landeigenda að á meðan þessi nýja brú er ekki komin í gagnið og ekki búið að laga veginn að þetta sé einungis gönguleið og vonast til þess að ferðamenn virði við landeiganda þá ósk en endurtek að það eru allir velkomnir Eiríkur Hauksson söngvari er sextugur í dag fimmtán ára gamall og söng framan af með vinsælum

á borð við start og

ári síðar tók hann þátt í Eurovision þar sem hann söng Gleðibankann með Helgu Möller og Pálma Gunnarssyni Eiríkur flutti til Noregs nítján hundruð áttatíu og átta til að syngja með hann hefur þrisvar komið fram í Eurovision tvisvar fyrir Ísland og einu sinni fyrir Noreg

þykir sérstaklega vænt um fimm sex ára samstarf með

lukkulegur að hafa fengið að vinna með þessu fólki

að hafa fengið að vinna með þessu fólki

fundið stund og stað til að skrifa þér allt um

frá liðinni öld brugðu á leik á

rann til minningarsjóðs um mann sem lést vegna ofneyslu lyfja jafningjafræðslan tók til starfa árið nítján hundruð níutíu og sex og hefur síðan frætt íslenska unglinga um áleitin mál sem vefjast fyrir ungu fólki á borð við sjálfsmynd fíkniefni kynlíf og fleira við erum ekki

erum líka bara að spjalla við þau um hvað þeim finnst hugmyndin er sú að ungt fólk nái betur til barna en eldra fólk og sé því vel í stakk búið til að ræða við ungmenni og lauma inn fróðleik í spjallið koma fram skoðunum ekki endilega einhæfum skoðunum við látum krakkana tjá sig sem

mikilvægt og svona látum þau pæla í hlutum því eru framtíðin

var mikið um dýrðir á hátíðinni í dag tónlistarmenn og dansarar stigu á stokk og

var í einu horninu svo fátt eitt sé nefnt

þar erum við bara að bjóða upp á veitingar sem kosta eiginlega ekki neitt og

allur peningurinn sem við fáum fer

ég á bara eitt líf sjóðurinn er tileinkaður minningu Einars Darra Óskarssonar sem varð bráðkvaddur vegna

hvernig líst ykkur á þessa veislu hjá jafningjafræðslunni bara yndislega hún er alveg frábær alveg góð stemning

dregur úr skúrunum í kvöld og á morgun léttir víða til sunnan og vestanlands en það styttir víða upp á Norður og Austurlandi þó áfram verði að mestu skýjað hiti átta til átján stig hlýjast

Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir

í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni Guðni Bergsson formaður k s í segir

leikmenn á h m kvenna almennt haga sér betur en á h m karla tók opinberlega við stjórnartaumunum hjá Chelsea á Englandi í dag hann segist hafa fulla trú á sinni getur þrátt fyrir litla reynslu og Perú kom hressilega á óvart og sendi Suður

Chile út úr Suður

á barnaspítala Hringsins eftir e

fjögur börn hafa veikst en þau voru öll á sömu stöðunum í uppsveitum Árnessýslu fjölmenni gekk frá Hallgrímskirkju að Austurvelli í Reykjavík í dag og mótmælti brottvísun barna á flótta ekki stendur til að vísa neinum af landi brott í vikunni miklar breytingar verða á samgöngum um Vestfirði með tilkomu Dýrafjarðarganga

fyrir vestan ætla að nýta sér breytingarnar og auglýsa hringveg tvö Netflix hyggst draga verulega úr reykingum í þáttum sem fyrirtækið framleiðir það hefur verið gagnrýnt fyrir þætti þar sem